प्लासेबो बारो तितकोच वैत किदेक की प्लासेबो चे। खूब शे दुश परिणाम अस्त जेसे की मालयाळप तंद्रि। ॲलर्जिक रिअक्शन जेसे की टीचर रॅशेस येपाव अशे। रिपोर्ट जल्लाले मेलालेट या सगले प्लासेबो चे नेगेटिव इफेक्ट। आनी या नेगेटिव इफेक्ट ताक नोसेबो इफेक्ट सुध्हा म्हंतला जाता।